وبس قاموا الناس كل يوم يروحون يتكلمون وياها أحسن من ما يتكلمون ويا باقي الناس اللي مامنهم فادية يتشمتون على الاقل الشجرة جماد ما تقدر تتحرك ولا تتشمت